Oshxonani qanday tartibga keltirishga keladigan bo'lsak, demak oshxonaga dastlab stol va stullar, bundan tashqari, o'rtacha kattalikda mebel qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki <hesitation> har bir tokchaga kerakli narsalarni joylashtirish uchun. Misol uchun, bir tokchaga, <hesitation> tarelkalarni qo'ysak, keyingi tokchaga qoshiq, vilka va pichoqlarni qo'yish kerak bo'ladi. Undan tashqari, kattaroq o'lchamdagi kosalar va choy ichadigan kosalarni ham yana bitta <hesitation> joyga qo'ysak bo'ladi.